Janubiy Korea madaniyati ananaviy va zamonaviy elementlarning uyg'unligi deb hisoblayman. Turli xil musiqa, Koreys dramalari va texnologiya sanoati bilan u davlat dunyoda yaxshi mashxur davlatlardan biri hisoblanadi. Ananaviy madaniyatda Hanbok kiyimi va kimchi taomi muhim o'rin tutgan. Va u davlatga tashrif buyurgan odamlarning shu taomlarni tatib ko'rishga bo'lgan qiziqishi yuqori.